O, i thir sagor kan tita. Tia ahimia hain componenti athamlaua panga vek truhi anise. Mea motos tia i keam vel niu niu ahin. Aam saber tsum ahimia abraa kami i thir sagor ka frame maneita. Frame tsutsu ataksa maneitu. Tian tisongsang omita frame tepe. Kami kanei a structure ka siamta nitu. I tisongsang <hesitation> train hai sporty tau structure teneita. Train tsu konfi tau link structure teneita. Tsuan i akia nileita akia telau tsun. <hesitation> Motor konise ache telau ta. Tsuan i drive train anileita. Ache anong kaneita. Kami ka pedal te. Pedal te. Tena tsung gear te omonga. Tsutsu i kami. Kami i <hesitation> kami i. <hesitation> Saito ta akal tepa ta. Tsun i a brake ka anileita. Tsumiju i adin teina na puimua. Ema a puimua a. Tsun ato pira tsung tsu handle bar ane. Handle bar le ake le. A structure hi puimua ta. Asa tsukong tsuka pokal te tsung ta. Handle bar tsung tsu steering. Tia kan kaldu nalamakat na tu. Ane deung bai.